Ma ɔwɔ dɛ amanaman hwɛ na wosiw ɔhaw ahorow a ɔwɔ asaase yi do ana yɛapɛ dɛ yɛbɛper akɔ wimu akɔhwehwɛ ndzɛma a ɔwɔ hɔ <noise> dɛm adze no koraa a botum ma yɛakɔfa haw bi a nka onnyi asaase yi do aba. Ww- wiadze a yɛwɔ mu yi asaase yi a yɛwɔ do yi <hesitation> nsɛm a ɔwowɔ do nnyɛ ase - nsɛm ba. Nkorɔfo wɔ ahokyer m' hwɛ akokoakoko ɔkɔ do hɛn nsuba nsuba a asɛesɛe. Aman bi wɔ hɔ a edziban mpo wonnya bi nndzi <hesitation> nkorɔfo rokumkum hɔn ho. <hesitation> Ne nyinara yɛnnyɛ nnwie, bi innya edwuma nnyɛ nso yɛsoɛr a na yɛkɔ wim' yɛkɔ yew- yɛkɔ akɔgye dɛn wɔ hɔ. Emi m'adwenkyerɛ dze a nkyɛ ɔhaw ahorow nketseketse a akɛse a yehu no nkyɛ amanaman nyinara nnhwɛ na wondzi ho dwuma na asomdwee mbra. Nkorɔfo asetsena nkɔ do yie mma hɔn ana yɛaper dɛ yɛbɔkɔ wim'.